Ny alika tokony hanao fampiasan-tena imbetsabetsaka ao anatin'ny indray andro satria ilainy ilay izy amin'ny asa apetraky ny olona aminy. Indraindray mety hoe manao sécurité izy na manenjika mpangalatra, sns sns